इसमें अकर एक मसीन आओ है कि अपना जो खुण जाड़ या दिल की धड़कन नहीं चाहते। वो काम कहे रहे हैं कि अपना मसीन लगे थे। अपना खुण कभी सर्कुलेशन नहीं दे। एका बारा मैं कहा ज़्यादा नालेज नहीं है पर इत्तो मनन सुनेज की नहीं। उत्तो <hesitation> मैं कहा कि एक असी मसीन लगे थे ज़्यादा दिल की धड़कन नहीं दे। अपना खुण अगर जाड़ होतो रहे तो कुछ पतलो करते हैं खुण फ्रीडर करें नहीं धावारत होते हैं। वो चलो उसलों ज़िसे पर वापस हर्जरी नहीं कराएँ, फिर आस्पताल में भर्ती करें जोको, फिर ड़क्टर दे करें फिर कहिंगे सरका इसो बाय बायपास करते हैं।